Nu punna basa konjo na warna ta'tu intu dikuai eja eja, le'leng didi' e gahu kamummu lango-lango moncong rie to mo dikua <hesitation> warna cokla' njo.